नौ से मोके नवरत्न के याद आथे जो अकबर के रहिन। जेकर में से एक ठो बीरबल रहिस। नौ हर एक संख्या वाला मन म सब्बो बड़का संख्या हवे। अउ कुछ तो संख्या चार से मोके नही याद आएल।